oyi miniyan a'o wi a'o wi a'o wi twa ubiyɛn ciza ubiyɛn uwa o tawɛ a'o buwa mu benɛ wa winamu <hesitation> o'i do mu kuwisinyɛri ubin o bu'a bwa ma bedeso yira we a djuwa'i tabuwa ubin nuozo i tabuwa a mun bɛ osi a mun bɛ mi te ni tu'in to mu a benɛ tawɛ a bwa na matete